Ai gajlawa na, nəngutuna, se na pugi ɗe gama si gaɗa, lokaci bembe na kunik, manyi makwan no, ai kazamu, lokacu a ja ju sarban, a jaje rin əskwari, ce kawai kawai a ku ja ɗam co na ajaji dam, co na a jaji ɗam co na, to ee ɗan ta wan yaye ni ji na, se əmdan nan gayik a kwannane, to se kikannane loka, ce, sau sarebau əridanam jlamun əskwaran a karage to se a jane karage, əmdannane bembe jane, kerageu, te ka da saparati, akki dadge di gane ma, a to aviram na wanuwa, se kəkana dalhiya ma, na nem cinan gaɗi kam, na nan pum, nana karege pum, na ne sukwarunan, aci aima to əmdanin əmɗan arakan na akci du ja, akci ju na da kemnuyi amyak duwa, na, na viruna akci nini na ne na tisekci, na barkci karenane akci dagefi, dan diyanai, akci ji man se akci da kamniyu amyak duwak karage, akci kamniyu amyak duwak karaje nalhi əf kəkannane ai ma to, na ne aukobaga, na ne nakzai, aci ma to, a jim wata, wata na gagzai, daci nu viru aiko, a aiko baga man, na vuwi, na vuwi na vuwi, na vuwi se na bati əmyak duywan kareje, dabuk karage ɗik Alagerno na ni na tasau əndang arakanina wu, a kammanai am yan duwa, na vinau kare, na rintu karenyayane, nabsi, na zuwu, na zuwu majluwan, duwan kori jakfi karage, aje ajakfi karafe na dujlaba ma iwan sirin yaye na jak zai, nak zai ee maduwam, ni je karege no karvo, or makannyuw sirin duwoni nak zai ce jak zai ce maduwa, kəkannyane a maka, a maka aci ma a a, to wacee fa a gluwi atu ji ii "karage, to caman, ka karajeu kəkutka, kəkatka ma a karaje, əmdan dabde, əmdam dalhi ma aa, di yayka ko wanage ba ni ji karagewu, to atu menko, ni jlawu, ni gajlawu dama yaye nungətuna to, na warak, na gamasi, na gamasi, na gamasi, ai ma kai mayimakwai tuna duma ko har cika, ya ta gadu mayin a jlamik fan na yatgwan, ya tagadu, ya tagadu to gaɗau dowan ne ɗaka, nun jlawuna gajlawak na, nungun ɗaran co ni se na pugi ɗa gamasi, ga ɗak feu ba la gaya gamasin ɗanka, wallal kullun nun jlawuna nangutan əmehau danka əmdana jlamik daran yaye ti ya ye a jlamik ɗaratkiri kak jlamikiri kak yanayik yadda be ai jlama mayuma kwari na əmda na buruk labarik na aika se nuk tawau ka ni na wallahi se majasi gaɗak nangitak ɗaram co ni tina ɗaya ba wallah <laughs> kama na puge gamasin.